Engeri eyabakakolhamu esanamu eyeribumba erikolesya omuthaka oweribumba. <hesitation> Ghukatsuka erighenda omwakyisesa ghukayarondya omuthaka kundi omuthaka oyu owabakakolesaya bakakolha esanamu eyi, nimuthaka owomwakyisesa musa. Sihali ghundi muthaka, wanginakolesya omuthaka owomwakyisesa kwitsi omuthaka owokwangina. Emithaka ibiri eyi, niyobakakolesaya erikolha esanamu eyeribumba. Neryo ghukabya wabirithunga omuthaka waghu, wamabya ighulihaghu omwakyisesa, akabya inianatsapatsapire. Neryo oyo, akabya inianalhobire eribumbaghu betu wamabya imughukakolesaya omuthaka owokwangina, oyo akabya inumire. Neryo wukabya ighuwithe erihamba amaghetse iwatsapyaghu, ghukabya wabiritsapyaghu, iwakolha obudongo, wukabya wabirikolha obudongo, obudongo bwaghu sibutholere bukathotha kundi bwamabirithotha, bukabya isibwendikolha esanamu yaghu. Ghukabu ghukabu ghukabuthekamu amaghetse, Ibwalhoberera betu kandi ibwabya ibukyinakalhakalire. Omuthaka oyu owokwangina kutse owomwakyisesa akolire omwa omwangeri eyeribya inaka inakamathikangana. Neryo ghukabya wabirikolha obudongo obo ibwamabirimathikana mathikana, iwatsuka erikolha esanamu yaghu. Esanamu yaghu ghukabya ighunawitheyu omwamalengikania ngokughukanza yisose kutse ighunawithe ekyisasani kyayu, aha- ahaghukakyikopa neryo iwatsukirahu eribumbayu. Wanginatsuka <noise> nerihamba obudongo, ekyibumbu kyinene ekyobudongo neryo iwaghenda ghukihaku hikehike iwaghenda ghukihaku hikehike ahaghukendisighalira ne- nekyisasani ekyaghukanza. Kwitsi iwahamba othudongo thunyoho, iwaghenda ghukongeraku hikehike, iwaghenda ghukongeraku hikehike ahaghukendithungira ekyisasani ekyaghukanza. Neryo ghukabya ghukakolha ekyi, ghukayisangana okwokughunzerera, iwamabiryasana nesanamu eyomwabudongo kutse esada esanamu eyeribumba.